<noise> A Kanada moa dafa tsy misy vina am maro; manang'ila manitsy i lafa amin'ny fahavaratsy; da lafa am lohatao i da tena mafana be ena tsy misy hevitsy. <noise>